المشروب المفضل ديالي هو أتاي، باش تصايبو، غدي خصك الما طايب، غدي خصك أتاي، براد، نعناع، وسكر، غدي تشد أتاي كديرو في البراد، كتخوي عليه شوية الما طايب، كتشلو مزيان، كتغسلو من هداك الوسخ لتكون فيه، من بعد كتزيد نعناع سكر والما طايب، و كتحط البراد ديالك فوق البوطة، كتشحرو مزيان ، ومن بعد كتحيدو وتقدر ديك الساعات تشربو